Ẽh, kẽn a bu-i zia kɔɔn doo naa mà. Õ-su kpugi ãã lebah su si-an kẽn du wẽẽ yãã zia kɔɔn, õ-yaa abege, õ-yaa nɔɔ, õ-yàà ɔrɔ, o-yãã lõh, õ-yãã nua bẽẽ doo kɔr nu akpe. Sor waa yara yibe nu ama sah, õ-kii tɔ. Õ-lõg bu bãn, õ-kwa mya, sor waa kwa mya sah, õ-su lo zia kɔɔn yere bu bãn. Õ-lõg yere bu bãn, õ-tɔ̃n zii kpiri mããn loo, õ-su yere daa-lu sah doo kɔr a uwi. Sor ẽ uwira sah, ẽ uwira zii kina kina lẽẽle, õ-dana lee daa-lu Õ-sikẽn lõg, lõg sah, lõg leele yere bu dɔɔna fere. Sor waa sua yere bu dɔɔna fere, lee mããn loo, õ-bea bee nyonghe mããn bu lo bãn, su yere daa-lu, yere nyor mya, õ-kwa zii kpiri mya kén. O-tõn õ nɔɔ bu bãn, õ-yere gii kpiri mya keen lo nɔɔ dõõ kɔr ã ara-mya, ara-mya lẽẽlè. Sor mya è yira loo lo nɔɔ lẽẽlẽ, o-tere lob bu, sor waa tere lo ayoh bu õ-tene lo agoh, õ-kuni õ-abege. Lo õ-bee yãã bari ãã du õ-lãã na ghe lo bari, o-bee yãã a, log yibe èè lẽẽle sah, sere kẽn Sor bãn ãmã è aramya lèède, wãã bèé tɔn nɔɔ bu, ka nɔɔ õ-lere õ lõh, bu õ tere ayoh bu. Sor wãa tere ayoh bu, õ dã zii mue è sere è sere zii mue dõõ fi ãã, õ sua kɔr a-lele. O kɔgara lo abege a tere bu, sar waa tere lo abege bu, õ-gba kwɔ, kwɔ yibe ẽẽ, a bee uwi ikina kina. O su õ ɔrɔ su üübu, õgba kwɔ. O su akpenu-ã, õ gbagara tere bu, õ gbera su üü bu, ogba kwɔ. Ãbẽẽ uwi ikina kina, õdõn ye i-akpe-nuloo. Õ bã lo bari õ bẽẽ yãã su tere bu. Yibe ẽẽ ãmã bu lo nɔɔ nor waa tere. Ã uwi ikina yibe nu zi yii bu lo bari, lẽẽleé. O dãã-a nu sah mue kɔr lõh ẽ topba loó é kpea-nu, <hesitation> o obea bea su lo zia kɔɔn, su o zia kɔɔn üü bu. Sor waa sua õ zia kɔɔn üü, õ gba kwɔ, gba yibe ẽẽ gba kwɔ. É si kaana akpe nuloo. Sor waa kwɔ kina, õ tɔn mããn loo sẽn, tɔn mããn loo, doo kɔr lo mããn ne lo zia kɔɔn agba kwuna sah gba kwunna. Yibe ẽẽ ẽ gbaa kwunna sẽn, o su wini wiini nu. Õ kwa mya yere kẽẽn do kɔr ã uwi ã uwi kããna kããna, sar ẽ inaa uwi, o sikẽn ep lõh loo, lo toh sii top loo lẽẽle, o siken aaghe kina loh nɔr. Yibe ẽẽ gbaa uwi, uwi kããna kããna. Sor é uwira, õ siken ep nee loh loo sor mããn é inaa ta loo, lo akpea nu sah lẽẽgé, o ep na ghe sah é buera. Lo é buera, õ sua kɔr lo mããn uwi ta loo wee dána lee daa-lu sere kèn"but” lo a sii bue lẽẽle, õ dãp nee tere zii kpirii mããr loo, a bẽẽ uwi ghe. Sor é buera lẽẽle sẽn, õ dãã nu na ghe sah ep, lo é buera lẽẽle, õ dãnã lee dãã-lu sere kẽn, õ lee wini nu doo kɔr mya á ããlõõ. Õ ibi yere bu fere õ bueten ádè sah õ mue kɔr zia kɔɔn meh ee le zia àdẽ, akpe zia. ãde.